إذا كنت صحفية، أجري مقابلة مع أحد المشاهير، راح أطرح عليه هذا السؤال، كيف تحافظ على توازنك بين حياتك الشخصية والمهنية في ظل الضغط الإعلامي؟ لأن هذا السؤال يكشف عن التحديات اللي يواجهها المشاهير في حياتهم اليومية. والهدف هو إني أستخرج حديث يعكس الجانب الإنساني والتجارب الفعلية وراء الأضواء.